Oia mana ving gonong, bing nange po oti kari na-e piso kulol ta-ve koe kanta-ve, mana ning gonong ning ne nem-ma o tentone o- a- nopal noial ka paong kama tentone, mangeon ti-a olial moi na-eto kilo neng o-apone tong ne tepeno io, geviong rong manga ka mang-gariring song-a pang song piso, koiung gopel la tukal la-moa ka-ne piso pelmol, peleng tema iong na mute ro-ma ko a raivonoi muge rong gilo-mo rong ka ulial ta tong nopieng ne tama omang tepelne ere kale, teurukal mute moru goaa-moa rong ve balve piteng aneng mem-ma neng, ko mana mone ka-ning gonong na-e pinso ta-ong tong muta gea iong song-a kai gotai ting mana ning gonong-a na-a tong na nang ka-nempe tang omo-a peleng raivonga rong gane mo peleng mo balvema teng-a raive, oia ko-na-e nanga tenang ipo ti kari nanga ginge geialive mo gepalive le-ong nanga tenang, nanga tenang mange mambakel tento to-ne, a-apam-me peleng tere giro ne ne nem-mamo. Nangemang te biso gulo tal mana mone na nte kea-mong oro mana nening gonong-a, oro te tong paongkama-a tenta to-ne, ko mana mone ning iong-a ni-ne keamang keriong-a <hesitation> aga benina banite bani-i-a vere kong ben-na gulung ka-nang, pelenga- nang- nga keniong aneng tong ve-ei mueleng ne mang-ko pegina gongo pel mueleng tongo mo-e raivonoi gene apang-me ogo-e oia koiung nange ngo go-neng pel mueleng nang-go-val tenang tong go-gova le apangme kaong-me ka-neng <hesitation> gelo-me ka-neng rong <hesitation> muge ginong banoi galnang na nang kenga neng keniong muge ginong banoi bone po-nang geniong rong <hesitation> gengo mo-ne koe man-nave biel neng bing gonong songa-a o-e mang pangong pi vere vaneng neng gunone pi-mang mang gomang pel mueleng neng gening-a raive, raive gene amangme mang-geneng taekalong tongi neng banoi ieng-gal mang, oia tem-mang geneng neng gengama song mana song ning gonong-a genga mana ning gonong amang i-ama nete pai kurung ka-neng teng. Muge ginong gom pelane, munge rong rungane pele-ing ere kere gulang ka-ne ite muge geniong rong oee biloko te kangkoia, ere golte mangko biloko tel vere vua-a pa-e nang panoi kulung ka-mo ko neng gunone pinang-a ko nang gonang pel mueleng konen gene anangme genga nang gonang gonong, <hesitation> nete tunuaong naneng banima bene kel pelaive-i ne ere gene kolang, kere ge apo-one geniong rong <hesitation> tepal ere mange ere arongme ke muge geniong rong <hesitation> teial <hesitation> penge mampo ere muge-ge lela o-ne o-a lela la ke nokel apa- aong, peleng muge golulong tai gulong taimpe-a ping pane kea neng tang gonong, <hesitation> pa kririmpe in-neng banoi balo-balome koiung nang neng gunone pineng-me pel mueleng mule ginong gulong taimpe peleng muge genga ne-teng gonong kerel i-amo kong teng-a konte teng tunuaong tong ae, gengo teng muge rungae genekolang <hesitation> peleng pane ka te-ne neng pane gerel tene-ma kiringpe in-neng teneng el mueleng ere ika munge binso ne nunga ne, <hesitation> manave bing nang kenga-be bing gonong mangevionga oro te teng gere kea man-na ning iong-a tentone. Mute mo kuang, geama geang nante keama kerong le-mo mang, i-ama mute biso ne peleng mute ka ruane lamong ping pane kong tang mo gere guno pi apo ka-ne, ere ga o-ne le apo tonge- geang giro ne me ka-ne pati kaong le apone ping-e, muta motema song kining-pe-a tong ka-ne pati ka-mo teng, le apo gerel peleng mue nete keriong amo tong ko manga ka mang gariring song-a, oia konte ke-a mana mone ning iong, mange i-ama mange mute mo kuang geama geong oia monge teial mo tepal ton nae bone manave bing gonong bing na nete kea mana ning gonong, tuke sole le nang tento tirenang pagea nang mute gavinoga ka mana mone <hesitation> mute gavinoga mute rong tenta mute tomo pa ti kari muta gea mana ning gonong, mane mone ti-io bolela po-mang tong kaneng gonta mang mone-a na tente mute gea mong, oia ko-e nenge i-ama nete kea mana ning iong koiung muge ka-e. Tong tuke tong tuke mute ka gabinongo ka mana mone nante keamong, temieng rongea manabe bing gonong meng, mangeong na olial mute temoma ibuere tongte poi kurung ramo, tongte kurungkamo pelengea menangmamo, kone ka nearo galmo pai pel gonu ko kilengmo, nekong ti manalong kerampe keniong, koing mange mute gabinongo paleng mange mute mapua <noise> tuke te memane, mute gabinongo kane tuke sole lenang tontentoti renang tigeonang, mute gabinongo mute repel nesongea ula le tong ula le nea <hesitation> nete ka mana song ning gonong-a, omonge gerel pati katentelo olial tente ting olial impong na mute temo mala kagere menamamo kating banepel gonu pimo gilnemo, <hesitation> kongte pena pelening kurung kamo te kurung kamo koing noteng noa molea, oia koteke tong tirenang sole tento tanang sole tong mute gabinongo kampea. Oro te-tong koma pekele-mo tong, toaleve-mo teng-a o-o te ka kea mana ning gonong <hesitation> tuke sole le nang tenta tirenang mute, mute mambiarolmo, tong mute mambiarolmo la ma ping nete koma ka mo toaleve-mo mute menama-mo mo moval-me geviong, ka mana ne ning gonong-ne keama keriong tuke, gavinoga ka mana ning gonong ning ne keama po ipo ti kari keama me keriong, piso tentone a-ulial ere a reteng, ring reteng ing puang pati kano ere mo le apom-me pa-a-se, pel kuong kamo pai pel gonu-me <hesitation> <noise> ere noanong-o-tagi amo kamo gopola time ere no ring ral, <hesitation> mure reteng ing puang moe mo, <noise> mae ka te ileng oneng-me ping ga gengangpe me- ko nete-a nete <noise> gere nearo gal-no ere mo ko keapela al mole, oia konte keapela al mole peleng ko tuke te gavinoga ka ne na kea at no al mole keriong, tong tuke tento tanang tire-nang <noise> pa repel manavembo pel nang. Oia, omange- i-ama nete ka gerel kerekal tentone mana kaning gonong, kere paima kerekalmo ere a gol tipateng kere paima pakel mo ere-a-gol ripateng, <hesitation> nete bola gonong aneng ere kea manave bing gonongme aneng me ti-pinge gonong la neng-me, ko ma ne mo-ne ning gonong te keamong konte keamong nente keama keriong peleng-a tuke te ula le ne-a, <hesitation> tong <hesitation> tento muta tomo pa ti-kara muta geama meng song gonong-a, oia ko goge gelalo gal pe ping nange ite bolela po-ma ba ping manave boti kari in-nana konga-ma nang tenang iong le raleng ping tenang ipo ti kari in-nanga kengampe, me-a lamang ping nete ka tutong itai mange obne ne nete pai pime pi vere i mana ere moa ka-imana va tenta tel ireve kel-mo, oia nanga tenang ipo ti kari peleng ngo anong o-ong le manave-be bi-ong-a. Oeia lemang munge bangkelong, koioto bolela pongma peleng kule tai temanave pina panti ka ngeng ngone, munge bangkelong koing nete piso aolial ting olial song impuongea, kenete pati kamo namo ere tepel moete ibi mungoe bankelong gongma ko munge ka binsomo, tepel moema ere namo pai pari potono ere no ere mo tong mang no peleng tong mange no re renral ere mo tining tongte pati kaong mange ka savung lamangne te repela kiage me na muge bankel-ong koing nete teng nam mo paimo, pati kamo <hesitation> tong nete pati kamo peleng-a tegan-ni te raleng pe-a lamo inge nete ne la nete pai-e teganimo no teganimo mana to-mo keriang le geng-gone, muge banima le kiage ka bankele <hesitation> oia koing manave be mongo bing nanga gelalo pom-ma, ping nate sona natesona natesona ping iong-a. Peleng mang gulo tai manave biel geng-gone ka teneng gonong, muge-e lampe, lampe, lampe ping kage nga- ma-a ping iang-a, ka gontai ma ping gonong ping ka teneng gonong, muge-e rengkamang ni-mute ka-e rine, ko muge gong pulu te gunol pe muge banoi-a ka banoi rine ere banoi bunol-a-amela ite in-neng ini-e ka-niga-ae-ga ti ga rone ma pa le lelve ipa el, muge banoi rone mampe-a aong-a, <hesitation> ko-ka muge ka gulo gonti-e mana ning gonong mana mone peleng ning iong, oia mange rong nana ning gonong atonte ere tema iteleneng geong anong rong o-e, nang kakelang kenama keniong mana mana ka-ing gonong, ning iong, oia ko ere gentena po gentena gulong kele ka-ngo tong mo-rong bolapoma geviong peleng ing neng ka ga-lamang la-mo neng gentena-a oia ko mute mo peleng mute givong rong galveong piteng givong bailgalneng, ko mute rete mana po-ong ping gonong mute givong biaro-ong ima-el-e kagola mole-a muge rong neng kuang rong gengama geriong peleng munge neng kuang rempel-ong-o keria moa kaling gonong. Genga mampe ping iong-a iung, oma peleng-ing muge tong benea manave bel-ang-a tiong mana mone ning ka-ning mana ni-neng genga mong, tong mange rong tong tema tele neng rong gea tong tomo me-neng ping neng genga mampe, ko munge banoi gilome peleng pi lamang pi pane kae gontai mana mona ka-mo mute givong bai ro-vong, ro-vong nong ere paito piti neng peleng neng ka gelalo, koiung neng genteng nae paloi tonge koita neng-a gulol manave bel neng-a ko koita neng-a, koiung mang paei kengampe paei ti-nge-a, oia olialmoi rong bone a-neng peleng muge go-anong oma-a ima peleng, mana ne iong kaning gonong aneng muge mange ima muge ginong gulung kagol tente peleng-ing bankel mo, tong muge teng bankel peleng-ing ka go olomo-a koiung go tea-ong teng oma gotea manavel-ong-a muge teng go olomo timpe-a ping mutapa rouvong-a pompe pi neng rine-a, oia ko nae piso kulong taimpe, tong gelalo galpe ping-e ma-mangeong konge piso kulong taima ping o-o ma-a ka mana ning gonong mangeon. <noise> Tong mana mone ning iong, <hesitation> oia <hesitation> ko mangeong ko tone tente tente kong ti manalong geavpelama ti manalong tiong ka temo tel manalmo gonong, i-ama nete pai pavote, peleng kurung ka-a reteng, na no tonoi-ate te al pano, ne ka pati ka-no nete koma te pe kele-a toaleve no-me, peleng mange ilatogo mangeong pelengne kinong paima kurung ka-no el mela vano, pele-ing mure teng guno pi-ne rong pena tang temampo, ne tako olone mieng-a nete pai peleng tam-ma peleng, te katealang neiaro lempe ping na kova pekeleno tang ilatogo, ko mana mone itele, ne ka mana ne ning gonong itele ne nete ka nearo lempe ping na ne koma pai rinane mo tang na no noial, to noteal pano-e, te noane ting-e tulo mute bai rang tame meng pel kela-a, ti olialmo geniong rong manga tulo ting ram-me pel kela oro te keama keriong-a na tulo te-a oia.

Ere kale gosua ne-e penai ka-ne ulo ave laku le la ave lo, puago turuvu <hesitation> ere livi peng-e tuena ning gultoi ko mute gosua ne rong ulo-a gulti mo-e, <hesitation> ko mute teng-e <noise> giang-e gilel mana ning gonong mone ning pane kileng mong tang omo omang pati ka-mo, oia alave, oia ko mana ning gonong mang-geong-a oia ko mandrovi-a.